بصراحة اي العاب الفديو ممكن تصيغ احد اشكال الفن لان عن طريقها كثيغ كثيغ شغلات اطيق احسنها خاصة هو الي غاح يلعب بيها طفل فاذا طاق انو يفهمو بعض الشغلات وهو طفل غاح تنبني لحد ما هو يكبغ هو يصيغ انسان واعي غاح اظل انو ببالو هاي الشغلة مليحة.